Irô tamin’ny Kore diosoda tao ndraiky, tantara ten̈a nisy ny azoko honon̈o mampalaza irô, raha nisy tamin-drô tao zen̈y <hesitation> rô zen̈y anisan̈y nanan̈a fimbosany maventy ny ara-ekônômika zen̈y irô. Avô ten̈a anisan̈y nahatolagaga olo maro zen̈y raha zen̈y kômansy tamin’ny tôno tsôtam-polo sivan-jato sy arivo <hesitation> zen̈y irô izen̈y nandeha mbola irô masikin̈y ndraiky irô naventy farany naventy tamin’ny tany.